Bizning madaniyatimizda turli xil ananaviy taomlar mavjud. Bulardan palov yani osh, go'mma, somsa bular juda ham mashhur ovqatlar hisoblanadi va men eng yaxshi ko'rgan ovqatim bu somsa. Somsani turli xil turlari mabjud bular kartoshka somsa, qovoqli somsa, go'sht somsa va ko'k somsalar. Ular bizning madaniyatimizning bir qismi hisoblanadi.